אויב מ'פירט זיך אויף גוט צו די חיות, מ'גיבט זיי עסן און מ'לאזט זיי זיך אפרוען און שלאפן ווען זיי דארפן, מ'טשעפעט זיי נישט, מ'טוט זיי נישט וויי דעמאלטס איז עס עטיש עס צו נוצן פאר- פאר אונזער הנאה <hesitation> און דאס איז טאקע נאר אויב מ'גיבט זיי די ריכ- מ'פירט זיך אויף ריכטיג צו זיי.